ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه يكون النجمه الثلاثاء يكون الناتج تسعه ,وفي ارقام كثيره نجمعها يعطينا ناتج زي مثلا لو جمعنا خمس +خمس + خمس بيكون خمستاشر رقم, ولو جمعنا الف+ الف + الف بيكون معنا ثلاثه الاف.